Ghe domandieiva comme ti te ciammi e cöse ti fæ inta vitta, ma comme se fa inte doe domande à savei veramente chi a l'é unna persoña? Mi orrieiva conoscila ben pe almeno quarche oa e dapeu son seguo che quande t'aviesci finio de domandâghe tante cöse in sciâ fin no ti ô saviesci davei ancon chi o l'é veramente un òmmo